Ayapo vaera kua entrenamiento de yoga jei supe va jaeko, temprano ko <hesitation> amboɨpita ambo entrena jare ajɨiño pota, jauta vi ko tembiu <hesitation> ikavita serete peguara va, ngara ko jau jau iño mbae jayae sepuereta jokua aikua